Yeyoo kunte´e intele tituu, jii te´e transnu yekayo ya´a yua kua kayeeyo yaa, consumir te titu jii te´e hosnou yua kuu kayeeyou te tele titoukit jouu jouu junio, jou jou sichi yer titiou, te intele transnu kounte septiembre, tele ciruela soum jou jou jou yua kua kasato te´e ciruela, tele koua, te´e kua´a yua jiehi tu yoo yua.